Koa fa tapaka tampoka zen̈y koran ke tanàn̈a jiàby manodidina zahay mahiziky. Raha volan̈iko zen̈y tsy mila areky <hesitation> kamo kamo fa atôva fo izen̈y nay ny mety atô, zen̈y zen̈y afaka hiatren̈y izy zen̈y aminakà.